To usani dai ghin wu layi wa kuza p`iyati usana, karta valla c`acalwi sai wa p`ayuuwai, ba wu khinyi badama ba wa ti wu usiya, saiwa khiya badana sai wa ndaka di arnai, di wiya ca duni armai sai wada kana bada nawi, sai wa kanau wa pyau har wani a buggiwi shinkenan wa uma ti usani wa uma ti wana diwi afake a ndaka damuwu balle, wa deva layu a vultu daga wani sai wani wu ndaka kuza p`iyti usana har lokaci bu wu gubbtiyi wu ndaka lthau layu cadi p`iyatina, amma ghinawadiva wa ndaka sinadi di subuna wi a ndaka sapa ma khin zhaw, da a ndaka za ma di kunwi sai waga lthau to wa lhu ga sai wa dava kai injikhi da munghi laya zhewalyu da wu irihimu mun sinau amma na gwanani wu damumun munghi sina hanu muna ghi gubbuta usani bug hi layiyu to wuna kwakwu bag hi ndaka umawa wa ngingigau sai wa kuza ghammuwi cati tawi bayi ghamunwi to babu p`iyatina to babu piyatina, ta wa laiwa kuza wani bu piyatina to kiyi na bada na wa ndaka di arnai wada yiwa wulthin ko da hi wasakum. Baba ghi ndaka p`iya aa mama ghi ndaka p`iyau sai wa dalhin va t`ehu t`ehu ƙuwic mamu tahin mun ghi nda masau tehau ƙuwi babunahin hina da nazau muna laya sinau mun gwan mun masau um um kuza p`iyatina, to bawu lawithin hi ndaka sinau bawu siniwi yaudi wu layiya wuna wana kasau bawu ithiwi shikenan, ba yan ndaka damawi ba yan ndaka vula layuwi ba yau ndaka daga ca'ca'alwi sai wa kuza p'iyati usani nawi ghan we'e wa lai wa <hesitation> usani bu p`iyatina kar wa p`a c`acialu ta vulau, to kiyi nu badau wo ndakdi wuya ca arnai wa wuti bawu siniwi wuna diu yanibu hesitation sai wa kuza p`itayin ti c`acalwi babu kawaiwuya higikhin kowa bu wu ndaka dawa nalhinana a ndaka dama c`ac`alwi aa, wu ndaka sinna p`iyatina amma ghini wa p`a zhewali da na caccaca dai yau bu wundaka umum gwamana mbambun nana`a, ya bana sapau gwamana mbambum ni tani ni a ndaka daga kunghun ma to ghan wee walai wa usani bu p`iyatina dawa da tsiga yanwi, ko wa diva injiki bitu kuwa sai dava <hesitation> mani masina ghi a bitu lthin wanwa yauwi wa dighan usana babu yau ndaka daga c`ac`alwi saidai wa kuza p`iyati arni khin lacakhin wi ndaka tayawi. Sai gu wa saɓa gwarti ba yau kana dan wu kuzi p`iyatna her wa lokaci bu wu ndaka ga lthau, wa lthivi khin p`iyati layuwi, sai wa nada nu badana wa ndaka ƙam ashe wi sinawa e muna da arnai muu ghi laya zhewaleyu ghanwe caba ghi zaniyo ghi fakhi ghi tsigayan ghi p`iyayau yamau da nana aa to ai wi p`iyau wanai wulthin hi ndaka damabu njukwan wulth hi ndaka take di ghanuu baba damada lthya <hesitation> sai wada sinnau yauwi ghani ghani ga wana kwakwa ghawi lthkama bawuwa ndaka da zau ziwi, sai wa saɓa vinavuwu sawa t`iɓau ya fakhi manu pa wa lhikau dai <hesitation> wu ghica vinavuwivu hi ndaka sina wa di gha wan wa wutiwa lthkau dan we ba ndaka sina ma wa daidan wee yani naa kowo yara dapuwa kowo sina lhinƙam.